देखो सा हुकम मना रूसिया रा वरा माय कूछ तथ्य ध्यान हुवा है। बाना माय आपणा बताओ हूँ जिस्यां की रूस विश्व रो सबसू वड़ा देश माय एक है। अणा रूस माय अंतरिक्ष माय माय जावणा वाला फेला मिनक्क रूस रो नागरिक हुवा है।